ཀེ་གི་རིཀ་གུ་གེ་ཐན་ལས་སུ་བ་ཆེ་ན། ཀེ་ལོ་ཡ་ཀོང་གི་རིཀ་མན་དོ་བོ་ཐན་དོ་ཨིན། ཐངཔོ་ཀོང་གི་པ་ན་ཡ་ནམཔོ་མན་དབོ། ཐན་དོ་ ཨིན་ཀེ་དཀར་པོ་ན་སྨར་པོ་དེ་ལས། ན་ཀོ་ཏང་མ་པོ་ཆག་ཅལ་པོ། ན་ཀོ་ར་དཀར་པོ་ཆག་ཇག་པོ། ལ་སོག་པོ་དི་ཆུ་དམངས་པོ་ཐན་དོ་ཨིན། དེ་ཆུ་སྨད་དཀྲ་སུ་བའི་ཀོང་ལོ་ཁ་སི་ལོ། ཟུ་དམ་པོ་ཐན་དོ་བས་ཀ་ཤི་ལོ་ཟུ། ཆུང་ཆུང་ཐན་དོ་བས་ཀ་སི་གི། མན་ཆུ་ དམ་པོ་ཐན་དོ་བས། དེ་ལ་ཁ་སི་གི་ལེ་གོ་ཀམ་དི་ཆུ་ཡ་ཆུང་ཆུང། ཁ་སི་གི་ཁྱབ་ཡ་ཆུང་ཆུང་ཐན་དོ་ཨིན། དེ་ལས་དོ་བཀང་དཀྲུག་ལས་ཀོ་གི། ཀེ་དི་ཆུ་གི་ལས་ལེ་ཆུ་ཡ་བམ་པོ། ཀུར་གི་ཟུ་ཡ་བམ་པོ་དེ་ལས་ཁོད་གི་བཀ་ལས། ཡ་ལབ་ཏེ་བམ་པོ་ཐན་དོ་ཨིན། ཀ་ལོ་ཡ་ཨོ་ཡ་ཕྱ་ཏེ་གི་རིཀ་དི་ཆུ་ལ་སོག་པོ། མང་པོ་མན་དོ་བ་ དི་ཆུ་ཀཔོ་ཨེ་ཀེན་བས།